كنت ب- بحابب أتكلم ألماني، لأن بحب ال <hesitation> يعني <hesitation> الثقافة الألمانية <hesitation> والسلوك اللي هو الألماني في الشغل وكده، وإنهم بيقدروا يحققوا نتايج عالية فيه.